كاين النباتات اللي ما يحتاجوش انهم يقعدو <hesitation> البرا على ضوء الشمس، و يكفيهم ان الضوء الخفيف نتع السمش اللي يدخلهم من <hesitation> من النوافذ. يكفيهم انهم <hesitation> انهم <hesitation> يكبرو، ولازم تحطهم في إيناء، في <hesitation> الاناء نتع <hesitation> تع النباتات، و تحطهم ف-عند الشباك. و تسقيهم يوم بعد يوم مش شرط كل يوم، يوم بعد يوم تبقى التربة رطبة. وهذا مكا.